ټول خواړه په خپل نوعیت کې ځواک لري، یعنې ټول خواړه ځواکمن دي. <noise> مهمه دا ده چي د خوړو په خوړولو کې موږ باید د خوړو غذایت ته پام وکړ. هغه خواړه سي نشایسته لري باید کم وخوړل سي، په ځواکمنو خوړو کې شیدو ته بشپړه خواړه ویل کېږي. همدارنګه هګۍ او د ماهي غوښه هم د بشپړو خوړو په ډله کې راځي.